Колумбия замоне маркази асосии Империяи Испания дар Амрикои Ҷанубӣ буд. Пас аз муддати дароз, мардуми он барои истиқлол мубориза бурданд. Қаҳрамонҳои миллӣ, мисли Симон Боливар, дар ин мубориза нақши муҳим доштанд. Пас аз аз истиқлол, кишвар бо душвориҳои зиёд рӯ ба рӯ шуд.